Ni vyaviha sana halafu kikawaida binadamu <hesitation> kuishi bila bila bila kujuta, si uriweza booya kintu. Kwasababu, siuriweza kiifunza kiintu kiifya tunku sababu na ko wakosire yotakiwa wafunze kulingana ni ikosa raako labda kuhusu ma bila juta. Siuriweza kendesha maisha yako tuku kiakiri au kichee ko yotakiwa uno juta saili udire shukira kii icho kiintu na ni chaviha yotakiwa udire kishukira <silence> yotakiwa uno taanga iki kiintu ye nakiboirye jii madhara yaachwe ni chee au faida jachwe ni chee kowakosire au ko waboirye che yotakiwa ujute ili udire kosera kii upatire vii sababu siku siku sijifana sijifunza tuuku na sijanganda tuuku yotakiwa unajuta ili unotengeneza viintu vintu vifya vya boha kila siku.